اسبوع وين يجي هذا الاسبوع كلش محتاجينو يعني فتره نقاهة فتره راحه اكيد الاولوية انو نغوح عمره نغوح ل مكة نزور وكذا نرتاح نفسيتنا نغير جونا شويه باماكن اللي نرتاح بيها احنا ف هذا المكان يجي ببالي كلش بالوقت الحالي يعني